اكيد طبعا هختار ان انا يكون عندى قدره فى التحكم فالمياه لان المياه كتيره جدا وملهاش نهايه و الماء سر الحياه لذلك هختار ان انا اتحكم فالمياه بحيث لو وقت اى وقت عطشت اقدر اشرب اقدر اعمل فيها اللى انا عاوزه لكن النار سهل اوى ان انت تتحكم فيها و سهل اوى ان انت تشعلها و تطفيها فا دا هيكون سهل جدا يعنى